тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
бүгін бізде он сегізінші эпизод
иә қош келдіңіздер он сегізінші эпизодқа
бүгінгі біздің тақырыбымыз өз өзіңді ынталандыру мен мотивациялаудың жолдары
сонымен біз екі мың он жетінші жылға тамаша ұлы мақсаттар қоя білдік
алайда міне екінші ай да аяқталып келе жатыр
сонымен қыстың бітуімен мүмкін сәл пәл өмірдің жолдарымен стресстарымен мақсаттарымыз сәл ұмытылып ынтамыз мүмкін түсіп бара жатқан шығар деп ойладым
сондықтан өз ынтамыз бен мотивациямызды одан сайын көтерудің қосымша жолдарын сіздер үшін қарастырғым келеді
сонымен кеттік
ең алғашымен өз өзіміз бен өзіміз келісімшартқа отырайық
кішкентай келісімшарт үлкен келісімшарт мағынасы жоқ
ең бастысы өзіміздің мақсатымызға байланысты келісімшарт болсын
мәселен мен мына істі бітірсем бүгін өзіме мынандай мүмкіндік беремін
немесе мына істі бітсем осынша уақыт демаламын деген сияқты өз өзіңізбен келісімшартқа отырыңыз
және сол келісімшартты соңына дейін орындауға тырысыңыз
себебі серіктестерді алдап жолда қалдырып кетуге болмайды
әсіресе ол серіктес өзіңіз болған кезде
екінші имитация
менің сүйікті слоганым бар фейк ит антил ю мейк ит
ол ағылшын тілінен аударған кезде шынайы солай үйренгенше елікте және имитация жаса
егер мотивацияңыз бен көңіл күйіңіз болмай тұрса ал бірақ сізге ол өте керек болса өзіңізді солай болғандай ұстаңыз
яғни көңіл күйіңіз болмаса да көңіл күйіңіз бар адам сияқты күліңіз жымиыңыз өзіңізді жақсы ұстаңыз
ең қызығы біраз уақыттан кейін шынымен де көңіл күйіңіздің көтеріліп ынтаңыздың артқанын байқайсыз
менің есімде кішкентай кезімде сухамлинский деген кеңес одағының ыыы бір ағартушы мұғалімнің педагогының еңбегін оқыған болатынмын
ол кезде жазады сабақ оқымастан бұрын таңертең қолыңызды ұқалап міне бүгін тамаша күн қазір тамаша сабақ болады мен тамаша нәрсе үйренемін десеңіз сабаққа деген ынтаңыз артады деп
бұл да бір жағынан қараған кезде имитация
яғни өзіңіздің көңіл күйіңізді өзіңіз көтеріп солай болғанына орнату жасайсыз
сіз де тырысып көріңіз имитация
келесі таңертең өзіңізді жаңа деңгейге көтеретін сұрақтар қойыңыз
әр таңнан әр таңда оянған кезде мені бақытты ететін себеп қандай
егер мен өзімді бақытты сезіну үшін бүгін қандай істерді бітіруім керек
қандай себептер мені өзімнің биылғы жылға қойған мақсатыма жақынырақ ете түседі деген сұрақтарды қойыңыз
және осы сұрақтарды қою арқылы өзіңіздің негізгі мақсатыңыздың не екеніне қайтадан оралатын боласыз
келесі ақырын бастаңыз
ешкім сіздің тез жер қопарғаныңызды қаламайды
тез жылдамдықпен бастағаныңыздан гөрі ақырындап аяндап бастап көріңіз
менің балалық кезімде таңертең анам оятқан кезде мені ақырындап көзіңді аш таң атты саған атып тұрудың ешқандай керегі жоқ ақырындап бұл күнге үйрен деп айтатын болатын
шынымен де ақырындап бастап ақырын көзімді ашқан кезде маған ерте тұрудың да еш қиындығы жоқ болып көрінетін
сондықтан стресстің барлығын алып тастап барлығын жай қабылдап ақырын бастаңыз
кейін соңында тезірек жылдамдата түсесіз
және бүгінгі күнге айтар соңғы менің кеңесім қадамымыз өзіңіздің кумирлеріңіз қаһармандарыңыз сияқты әрекет етіңіз
олар туралы оқыңыз видеолар тамашалаңыз тыңдаңыз
олардың қандай істері оларды осындай тамаша екенін анықтап талдаңыз
бірақ есімізде болсын олар да біз сияқты адамдар
сондықтан оларға тамсанып қарап отыра бермей олардың істерін өзімізге мотивация етіп әрекет етіп көрейік
мүмкін бізге өзімізден бұрын қазір жетістікке жеткен адамдар да көмектесіп қалар мотивация берер
бүгінге осы
күніңізді тамаша етіп бастап өзіңіздің екі мың он жетінші жылға қойған мақсаттарыңыздың барлығына жетуіне шын жүректен тілектеспін
көңіл күйіңіз түспесін басыңыз салбырамасын
егер басыңыз салбырап тұнжырап кетсеңіз қайтадан көңіліңізді көтеріп қайтадан мақсатыңызға жаңа жетістіктерге жету жолдарын ойластыра беріңіз
және мен де солай істеймін
пэ сэ фейсбукте тамаша жыл таңғы аудиошоуының бетіне жазылыңыз
талшын нүкте ком сайтына кіріңіз
ол жерде ақпарат ала аласыз
сонымен қатар әлі де подкастқа жазылмаған болсаңыз күлгін батырмадағы тамаша жыл деп жазып подкасттың ішінен тамаша жыл деп тауып жазылып қойыңыз
андроид болса плеймаркет подкаст деген қосымшаны жүктеңіз
ішінен тамаша жыл деп іздеңіз табыңыз жазылыңыз
сөйтіп тағы да байланыста болайық

хей сәлеметсіз бе
сізге ылғи айтатын құлақ қағысым бар
егер де сізге менің подкасттарым ұнаса онда ары қарай қарым қатынасымызды бекітіп нығайтқанға қалай қарайсыз
егер иә деп жауап берсеңіз онда фейсбуктан тамаша жыл деген менің парақшамды таба аласыз
сонымен қатар талшын нүкте ком сайтына кірсеңіз подкаст подкастқа арналған материалдар түрлі блог посттарым туралы көбірек ақпаратты аласыз
нәтижесінде біз көбірек байланыста боламыз
кездескенше